متمنية نزور البحر الأسود في تركيا. تعجبني أولا الطبيعة خلابة تما تعجبني، و تعجبني الثقافة نتاعهم. <hesitation> الـ الملابس نتاعهم، الموسيقى نتاعهم، و <hesitation> و المطبخ تاني مطبخ البحر الـ الأسود هايل.